Amy resaka paty ndraiky misy le paty agnaty sase o de misy paty tsy anaty sase fa vidina amy kilao le vita gasy regny, le ahodigny amy masinina regny fogna, de le amy sase ndraikyt macaroni io avekeo spaghetti.